راه لوكان عاد تليفون ما يتفتحش نحاول <hesitation> كان مكانش خلاص نديه نخدمو نديه لخدام نفلاشيه نعودو من دارة وجديد نحيلو كود نحي ذوك أمور <hesitation> ونخدمو هو يتخدم قدقد وانا نعاود نركب فيه دنيتو كل نركب فبه لابس قبيلة ما باش تمشي، ونخدم بيه ونشارجيه مليح.